Azafady koahy rabe. Io amboako io ambeo meo hany, meo rano fa i raho handeha fa nao fa avy raho omeko drala riha.